Oli babé éliw néni ucaméén ébang yo piyo jambi ékajéén, aw bugakotondi yo. Do gakotondi gagu, aw béŋa yo ukaan gakarari nukando mutaséén nuŋa ubang sambun nunaak yo élaab jaraam éyonde nuwaléén nugubéén jak nutéén ubang. Wala nuŋa éliw yayu uruur fulacéén fara mutaséén nuŋa mutaséén mamu nugubéén yo buron yo pépé, néjuhé éléko gujééna baan mat ékajéén doru. Oli babé mé injo ukaan mé nubang éliw imbi épiyo bakajénut.